गहरा नीला रंग एक सबसे अच्छा रंग आओ जो कि मेरे मन की मेरे जेऊ की गहराई लग का बारे मुँ बोला एतके रस और शांति ओ की भावना पीड़ा करो मेरे जेऊ दी ये मुखे के त्र की विचार और भावना जोड़ो।